Kaugu utula, boina talaigu nina dia maravai piragu, autul. <hesitation> A luaina iat, a bul moro Kerema. A bul moro Kerema a mirga papalum guvai tara taem na papalum boko ma kana kilala na nilaun vanavana lavurua na vinun. Ma mirga man, manga bona bartalaina ta ra taem na papalum. Iga malmal iau dari tikana turana takodo. Abula ami <hesitation> mi ga papalum guvai damana. <hesitation> A vaururan, tikai marama Sikut. Kana kilala na nilaun bula ma iga tar, ga tar ngo tago ra nilaun <hesitation> kana kilala na nilaun iga dari ra, a laptikai na vinun ma ailima. Ia bula, amir ga bartalaina papa tara papalum bula. Tikana bona bartalaina nina bula a mir ga bartalaina me a mi varnunure pa ka mir mana taulai, kemir mana bul pi diaga nunure bula diat <hesitation> vargil diaga bartalaina bula ma diat. <hesitation> A vautuluna, tikana bul marama, malex. Nam bula a bartalaina tara papalum. Ave ga papalum varurung bula me ma ave, ave go ra, autula, bartalaigu, <hesitation> aumana, mana bul papalum iat avega papalum varung ma diat, ma avega bartalaina ma diat. Boina.